Milomoay zen̈y ny ten̈a tiako koa atao edy safidy amin-drô aroe zen̈y. Fôtony zen̈y za koa fa milomoay, intsaka eky isaka maraindrain̈y na harivariva amin'ny andra manintsinintsy, mahasalama zen̈y zio aminakà. Abôkaiô ilain̈y vatan̈a fekiny zen̈y zio mamparavoravo, mampazoto.